Ndagira ngu omu buhangwa bwitu nk'Abakiga, okugira ngu, okubutwara, okugira ngu omwishiki, omuhara kuza kwetwara kushwerwa ninga okuronda omushiija kushwerwa nyowe ndareeba ngu ekintu eki baabiire barakora kikaakirye ekintu ky'obuhangwa, kirareka omuhara nkahe, omu maka konka hati eriizooba, omuhara areetwara aha mpaha aruge aha aze kushwerwa, ahu yaashwerwa amare enaku ishatu ashu ashwerwe ahandi, amare enaku itaano ashu ashwerwe ahandi konka kuri mu- mubuhangwa ku baabagiraga ngu waaza kushwerwa, okaba ozaga kushwerwa, oshwerwa ozaara abaana, okura mpaka ohika hakufa okyari omu maka gaawe kandi ogira n'okushwara, kubampingiire, ensi yoona ekara bampingira bakantwara barareeba hati baaza kubigamba bata, waakyetegyereza kandi kubaabazaga kukutwara bakugira ngu otatushwaza, bakora n'emigyenzo, ekyaro kimanya ngu omuhara yaaza kushwerwa, konka aba hatiiya, nokwetwara akashwerwa nkokwarenda. <hesitation> Hakuba nakare, kubaabagira ngu Omukiga, Omukiga akaashweraga Omukiga, n'Omunyarwanda ashwera Omunyarwanda konka aba hatiiya Omunyarwanda arashwera Omunyankore, oze kushanga oshange Omuganda ashwire Omukiga, baahikayo babure kukwatagana. Abaganda barafukamira ahaasi, Abakiga babuuzaga beemeriire hati ebyo bikoreki, mbwenu abantu, hiine okuntu oku bireesire ntakwa obutakwatagana kugira ngu amaka gabe nk'agaakare nk'oku gaagaba, hati bishiishikiire. <hesitation> Ahaakuba na n'obuhangwa bwitu, bureegyesa abahara emicwe, oku abahara baabatwazaga, omuhara akaba omuhara, akakura, akashwerwa gye konka hatiiya aba hati, bagiire omu micwe ey'Abajungu, okukora ebintu ebi twatutakahuriragaho, oze kuhurira ohurire ngu omwana hiine ebintu ebi yaakozire ebyotakahuriragaho ngu n'ekyo kintu baraasa nk'okukikora hati nikyo ebintu bishiishikiire bikaahukana n'ahabitwa haby'obuhangwa bwitu.